<noise> <hesitation> I imprimante i zegny e, karaha hoe karazandraha famoahagna <hesitation> le raha tiantegna <hesitation> avoàka amin'ny ordinatera ake, de izy i mety hoe sôratra, mety hoe sary fa izy i zegny mifandray amin'ny ordinatera, de misy raha kitihantegna fogna de miboàka amy taratasy zegny izy avy ankagny le sary nô soratra tianteegna iboàka igny.